أنصحه إنه يشوف المشاكل ويواجهها بشكل حقيقي يواجه مشاكله بشكل جريء وقوي إيش الأشياء اللي تسبب له هذا التعصيب إيش اللي يخليه متوتر دايماً لو كان مثلاً ضغط العمل رح أنصحه إنه يحل هاي المشكلة من خلال التحدث مع مديره ومطالبته بإنه يخفف عنه ضغط هذا العمل.